لعبتي المفظلة هي <hesitation> مونوبولي، أستمتع فيها لإنها تجمع بين التخطيط والإستراتيجية، وأحب المنافسة يعني مع الأص- الأصدقاء عموما، كل جولة تكون مليئة بالمفاجآت، وتخليك تفكر يعني شلون تدير الموارد <noise> وكمان تعزز روح التعاون والتنافس في نفس الفريج، وفي نفس الوجت بعد تخلج لحظات ممتعة وذكريات جميلة، وإنتي أي نوع من الألعاب تحبين تلعبينها?